فیل تر ټولو لوی ځمکنی حیوان دی، او اوږده پوزه لري چې ورته خرطوم وايي. هغه دا خرطوم د خوراک، اوبو څښلو، او شیانو پورته کولو لپاره کاروي. فیلان ډېر هوښیار، ټولنیز او حافظه‌لرونکي دي.